चीन संस्कृति बारे मा वख मिट्टी बर्तन वस्तु कला संगीत साहित्य मार्शल आर्ट भोजन दृश्य कला भोजन धर्म शामिल। त चीन संस्कृति हमरू देश संस्कृति से मिलदू। तभी वास्तु कला लख भी यख भी च। साहित्य भी। बस मार्शल आर्ट वख ज्यादा वो च। भोजन थुडा अलग चू ऊंक। चीन लोग कीडा मकोडों मांस ज्यादा खांदन